لو كان عندي الفرصة نسافر للفضاء، أكيد باش نوافق، فكرة إنك تشوف الأرض من فوق، وتعيش تجربة <noise> السفر بين النجوم -حاجة- حاجة غريبة، ومثيرة، لكن في نفس الوقت عندي بعض المخاوف من المجهول، يعني الفضاء واسع جدًا، وكل شيء فيه مش مضمون، لكن الفضول، والرغبة في اكتشاف الجديد في النهاية يخلي الواحد يوافق.